जे गुर्फडारो, जे काई अपने रंग इत्री इत्री साथ में बदल ले। थडनु दाहडाम चे अलग रंग बदले, ने हर मोसम मां चे तिनंग वद्धु गर्मी होई। ती चे अलग अलग बदले, ने हसा करें चे। तिंद्रा सुब, सर्दियों दाहडाम कुछ अलग, सर्दियों दाहडाम कुछ अलग बदले। ने हर मोसम मां चे तिंद्रा सुब, सर्दियों दाहडाम कुछ अलग बदले।